Huunde fuu kaa Alla ka)un hoddirta. Kaa, so wanaa ɓii aadama tawee a dawrii, sabi tinnaare neɗɗo ana waawi jaati faa hokka ɗun koddirooje lobbe e battanɗe lobbe. Koo waɗi e aduna fu, a tawan ana jogii sabaabu. Ɗun waɗi so yimɓe ana mbiya neɗɗo tefta sabaabu sabaabu lobbo.